إلا كانت عندي ثلاثة ديال السوايع خاويا يومياً، غادي نستغل هاد الوقت باش نتريني. حيت الرياضة هي واحد الحاجة المهمة بزاف، و كتعطينا الطاقة وكتعاونك تحافظ على الصحة ديلنا الجسدية والنفسية.